Heah iiki encirita talaeng ngoko laeng ngokuman encirita taiih eh mengenai seme kekaweng setu meke kaweng sebenarnya <hesitation> ebangun ewangun kana nie nituwaya musti esesuai woh <hesitation> anu nea wian idang budaya nea wia nyiih karna sari kumitla em budaya nea wea nyiih kan dei ka sedap <hesitation> dei lawang tanu nikita wianiih mantea tu sederhana teeh maante tutamo tongtela heh koko wo sapa yang penting nikita tewia nyiih heh karna sapa sakita la tuluar tean biayana kelaker taner sanikita wia nyiih nikita kan woni kita kita matuari tewaya emoh <hesitation> se se sabla kang kasih setuanakan jadi kita merame rame waya heh lonula sakita <hesitation> sumiwo wia nyiih heh kita suma buah, kita motong fiey ta motong rw Eng kume tarela nitu tasimou sabuah <hesitation> kawo doan kamo tomo eh bahaya se keluarga se meih baya se turun ta ma si wosi wo se meih baya se turu enta eh kouku tumiro <hesitation> pererubu rane pengantine eh jadi engerame embiyaya narintek jadi dei lawang katu sakita kumaweng taku maweng biam banua kita sandiri mantare eh sih siwewene mii misalnya kaapa si tuama si teuluar tan setu ate se musti sumu sui rior <hesitation> bisa siwoan ngesaten tampa rior <hesitation> sapa pe ke kaluar ta sapa peses siwonta tasumusui rior <hesitation> biayana rintek awasalan nitu sakita sumiwo wiam banua sandiri boaya sekeluarga ta wiaru misalnya naru tila obanua walina se mei tame ngato- ngatoan wia kita keluarga waya ta mina toanou waya kinta kina wesano waya matuari kina wesa nola se kina wesanta Mina moali patuarita jadi sabuat nyaku <hesitation> sabowean semudah- mudah sem semeke kaweng <hesitation> tiroon nela sumu soi layak tuayang mana tita sumiwo mola wiang sederhana tewia nyiih rior kita baya waya kita senang waya.